Emenemi mi monye la kiya miyigi, miyi enyi ma gbɛlɛ ukpo owoshi. Kiya ngɔ ko ukpo ewomi gi mi dogi uwama mo. bɔkɔ mi kwɔnyi mi doyi wama kiya ngɔ ewomi gi mo, enyi aku iyi ukpo woshi. ukpo me gbɛlɛ enyi gyo̱o. Imi eneme ambazu le ki zu we wola wepo. ekeyi ukpo etozu ukpenyi, ekȯ wendo azɔnu warenyi, ele kekima mi zala ukp le i mɔnye ekeyi miyi mɔmɔde emenemi ekokpayi bule lebemba ofya te owa de mo ekeyi lmi me ku kyagte ukpo to bingha amma ukpo eshewu woshe le ukpo ate lmi miwa ezu. Ekeyi ukpo eso iso bula otumadami, uweri udami kena oyawu te akuki okunu mo obayikpe. Ɛkeyi ate unemi mi ta ngha mu omakata, adami ethpeji okonu obayikpe, adami ate emewuɔzu mo akuki ngɔ zata ojoy te awa omakata, ekeyi otumadami le kena woole oyawu te akuki okonu azala uwakɔ wu te kwakɔ mi. Wa hakuri, a ba ngɔ bala mi mu kuse. Ada mi bula enene oza wute ayi mo yadda ngɔ yi igima lyi ojoy awu mbatete oyi lgima wu. so wa hakuri ko bawa ezu mbula ɔu mogbe mernene. ekeyi onu uwo mi ngɔ mate ekeyi otumadami ele uwu bula ume uwu otumadami oya wu te alheri jacob, kekelele aya ɔnu wo mo ozuku tayi amma oyi ozama kuse tėlė. Ekeyi otumadami ele ekpolozu ekpayi iyi omakata iyi omakata uwu kogba kena, ekeyi akazu ke para ezu iwama, kana enenene ukpo ebe temeke zu de ki bwa ezu enyi iwama mi yi mu aji erenyi ekeyi olokoci awu dama ifote lami ngɔ mɔmɔ fo, igbegbe ebo ebo la koya ngwu ada la adami awu, adami egba etomo, adami ate eleyi idu bi aka langs bula zu, mi gba mi ngɔ mɔmɔ ekeyi atami mu omakata uwaku uwu eriga iruwa mogba. Mile mu omakata uwu iriga iruwa le iwama, ekeyi ukpo egba bwazu mu de ji kuye kubo miyi nu aji epo ji maka mu aji ela aji endo ji mi ye mu aji elo de, oshimi utekeyi uwu ekokpayi mu omakata uwu kana uwu eriqa iruwa, kuye kubi bo de akeyi mika ezu. Ukpo iri udumi ele de mi bwama moloto mi bwama mu kari, kuyi ku bi bode aku iso iyi ɔnu de mi ya ɔnu. Ɔnu mi oyawu t osani onglah mu aggegude ukpo ebe temeke la ɔnumi. onumi kuma kuwo kɔ ukpo eshi wu lyitu, enyi kyeki ma mi zala ɔnumi te ukpo le shi wu esheshi, ukpo edego leriwu ese, yada esheshi rye ewome awu ki da ukpo koya te ukpo edege yasa ka eme wu tėfė lo wowuyi tėfė de bi o mi ma aure mibo ɔme kari ko mi bo ɔnu evya epo, ovya ola de ɔmumi ate mi gba mishe omakata mu okeffi omokata uwu e docto ekeyi meyote to-ah-mi biya emenemi ma mi baba eza ga kiya ngi ɔkɔ ɔmu azɔ, enemi kiya ki shi iwu izale, emenemi ma kiya ki shi bo izele. Lo mi kah mo omakata mɔmɔ de ɔnumi mu ovya uwuwo, ekeyi uwelo etowu omashi ma, uwelo etowa omashe olokoshi miyi rifo igi evya erewo de uwelo eto ɔnumi omashi ma, de uwelo le obwaluwa ji mu se zu. Mu kuse mɔmɔ de. Olokaci awu miyi mu okeffi obo ya ɔnumamade umeza uwu ɔnumi oyawtute omusa ɛya ume uwu odu ayamima azamite ȯkȯ uwu umezami, ɔnunghɔ ɔte oyiwu pa, eyi muna eyimu kɔbe ngwa olepi, me zɔte tȯ to ɔnumi oyi wu mo, de mu lafa la keffi omakata kena, mu oskul of health, oskul uwu mba adocto ole uwu ba ɔnumi atale, de mi bo mogba, mikusė mune mu onasara kena, mikȧ mu uguh uwu epolice, mi bo mi du ɔnumi mɔmɔ ke kewu de ishimi oga lɔmo, mi lɔgaji-i, iso enyi mi mata akwu iso lyi ɛnimena, de oyi mo ishemo, lji vifo ngi evya erewo lgi iragile, kuye kuboji ukpo aba lumima moloto olokaci awu duka lyi mi wa ɔnumi eyi mugu. ɔnumi eyi mugu ji-i ovya uwu bɔkɔ mi bȧmȧ, mi bȧmȧ mu ovya uwu kɔze eyi mugu ovya uwu uwo la kupo de ewolo ȯdȯ ke okowu embama ume ozɔnu. ɔnugawa shaka rawa mutu uwu onugawu kena gba kobȧ ku yi mi le, kobȧ kuyi mi kɔni ogigi ofemu kari nge epȯ de gba kobȧ ku yi mi te. kobȧ kuyi mi ukpo eri mu udumi ukpo alumima moloto mi zala ukpo te mi mɔnye. Kuye kubi bo bɔ ogigi eduma ɔnumi oya te osani ongah unewu nba agyegu, miyewu mu enyi gbɛlɛ ma gyo, muye wu enyi gbɛlɛ ma gyo, muye wu enyi gbɛlɛ, azɔnu gyo ba ofya lyitu lyi lewu afya le, la kiso esu ugbulolo ekȯ gyɔ omunye mu kudu kwɔle. kyata kofi ngwa onene, mi munye sosai mu ɔnye iya mi ɔnuma le kuye ku bo, ngwa ɔko ogigi eduma ewu egbo-o mo eyi mote agbama te, apwate ɔnene onu eshi eduma ayame, akwai ɔno uwu oniyi te, umanyizu uwu kekele oshiwu house of assemble iyi udege gaskiya oya wu te onah onarigu akwu ki wa omakata kya. kiwa o primary school kya, kimbo mu osecoderi school kigyi wa bwai, ekeyi kuye kubo de ebomo kuse i. e mu onasara ekeyi aka mu achievers. to mi ngs tėlė ɔnuga uwu fo miyimu eshi esheshi, ekeyi mizɔte a-a, onah uwuna, ɔte onah onarigu kana miyo to onah uwu kiwa ezu kyalė ɔte eh, gba mi zɔte to gaskiya ukpo akwu kiya igi enyi gbɛlɛ ma. ukpo le shiwu zu esheshi, ukpo deshiwu kungɔ ngwu wɔji eyeki miyi onumba wu ekeyi kuye kubibo de owaya mi atamade miyi onumba fo, miyi onumba fo, ekeyi kuye ku bibo ngɔ kwɔ esheshi iduwa omanyi zule de mi gagi. Ukpa kɔlu uwu eyi oshimi, gba kɔ mi yawu ma ku kȧmo, ɔnuga wufo migba mi yawa ma ku kȧmo, ekeyi ɔnuga wufo mibi yawu de ku kba kulu uwu ku kama zyawu, ekeyi etȯ ekeyi mizawu te-eh-eku mesu onye imuma, mu munye mi tȯwo ogah, ki mu esu onye. kuye kubo mi ngɔma te ekeyi umeni uwufo oyawu umaru sani mu obayikpe iru imanda mogba, imade lyi kwogba tėle. deh aya mima joy mi zawule-eh- azami te ogi lo shi oduma mu oministry of health mu olafiya, mizɔte tȯ, tȯ gashi mowo ki fula oleji efye eduma mo kuma kuye kwɔle, eduma ma kyamate iwawima mgba bingha tayi saboda mi kamate-ah- iwu ikumi-e bula eduma egyagima, bwe de mu to ɔguze uwu olafiya, de ukpe etemekemi de kari nga kama wu i. e kekele miyi lori kapo le kena bɔkɔ mifya eduma bala obo health deh onah ebo inuga wu fo de aya mi ma joy gbagbagba mezɔk to kimbe kiwo azami te lami renye la mi bo olafiya, ogwamnati ekyomi-e mito ogah, mito ogah, mi munye, ɔnye di ma mibi boma aku ogȧ ilomo bingha saboda onye de agamima. Mito ogah bi, mito ogah lemi-lemi mogba ɔnumi mu ɔnuga wu ɔnumi eyi mogba mo, aku kɔfi agwu ɔnuwa igama lyeri, ɔnumi eyi wa rishi, de mi to kwaya mi kpa ɔnumi mi zala ɔnumi te ɔnumi ukpo e kyomi-e, ɔnumi ezɔte um-uh. wa anyama la mo, tė ɔnumi ga yadda eshishi lduzu mu kwagba kwɔle ate-eh-mizawute-eh-ebo ogba egbe eto me mo eshi mo kuwo moshi a te ukpo eri uduzu keh kezu la kiri eduwo lele moloto. onah ki sowu te lyi ma fara iso lyi kiso onah mo. ey-onahmi yo-ah-ashe ukpo eyi edumo, ezu umba aku owoyemu onah-eshimi eduma-ah-ah-miyitu iso lyɔkwɔ mi so mogba kuma onugawu abo mu onasara mune, ona enaga mi iyi omokata awo, imoma mi zale ɔnumi boka kalami ma, ɔnumi ama kamate ewu ikuwu mo kwɔle kungu aku ɔnu wu aladi tė-ėle, ɔnumi ate to, le bomi kala kalami ma, ɔnumi leyimo ma-a ngɔmatayi mizɔte to misheyimo de mi yi mo de mibo ma rishi igi ɔbɔgi mu onasara layėpo. de mi bo mɔmɔ iyami deh mi du bo, mi du omusa musa yakubu ɛya ume uwu mba oriki aku. Oclassmate mi, uwu akwu assistant head by mu oprimari school, mi tėtė mi kwu assistant headgirl mu oprimari school. ki gba kibo mu omakata uwu eriga iruwu imi miku headgirl uku headboy, mu osedari school kena, tele gba kiso mu iwowo le je-i ki bi mbwama. Te baki mbwama de kima esu fo, amma kuye te ku bubo ba ukpo ate ime tėtė miyi esheshi ėlė kuye kwɔgu made igba ki lamesu bingha. Musa gba a gbeyimana la, mizɔte tȯ, bi ekeyi kiyimo le. Enyi aku yi ukpo uwoshi, aku yi mba dami, aku iyi otumadami, duk mu onzu uwa awala kiya bɔkɔ eshimi kuye ngwa ɔkwɔ mika mu omakata, midote migba mishiya bo mo, amma enyi aku lyi ukpo uwoshi, iyoko ȯtȯ yi oshimi awu ukpo uwoshi agbayi eshi mbo tėtė. Kuma kile ukpo te ukpo le shizu kungs ugwu woji yada ambatumadami bɔle mba uri uduzu bɔ ɔte imi tė mi̇ wale mida ukpo koya te ukpo le shizu ekpasu ka kizu ɛme uji kembo bɔkɔ obaluzu ukpo le shi ekpasu ka kizu ma tėtė la ki sombo mu omakata. Omakata esheshi onzu'zu le sowo mu omakata ewama, ekȯ la azɔnu, onzu uwu wa omakata mo kuye ngufo inya shi iwoma mo, so ozazu leyi idu mba dami la ombanemi ozazu leso la umewu omakata. Omakata esheshi kofi ngwu ɔnene. Imi kuye ngufo ma idegba mi ngɔma gba mibi egbo keki, milo oga, mi munye jide mi gba mi loga, mizɔte imi tėtė, kuye ngufo mika ma eduma mofis te oyi mu iso isomo ekeyi mizɔte-ah-ele akwu ukpo eyi edumo le, so imitėtė ojoy onene ɔzamite ogwamnah a biya mi tėtė. Imi ma lo wama tė odo te owama memi kwa, amma kuwo ngu esheshi la igima iyi kwɔ ukpo iyiyi kuiwo ngu kungɔ mile, ukpo eshimebimo. Kuma ngu kupo ki zɔte gaskiya ki manye sosai ki monye, ki monye. Reshi lgi ukpo eshi igi ɛme, kida ukpa koya te ukpo le shi kungɔ ngwa woji, ukpo le shimbo laku eme mba oriyi iyi ukpo, ka kizu te mu kofi ngwa ɔnene te ba iyimu izabama iyi esheshi lyi ukpo ewomile, ko ɔnunuwa tėtė ememi, lo beza iyi esheshi iyi ɔkwɔ owobo tėtė ukpo kuma le eshizu kwagu ngwa woji imi bala ɔnumi ukpo le shizu kungo ugwu woji ɔnumi mi dowu enye igbalemo ukpo looshi le keke gba eshi wu lgi esheshi wu le. Koya mi ngwu mi da la ukpo. ukpo edego shi wu kala eri ese, ka kizu la kima eye-eye-eyenzu mu kudu kwɔle mu enyi iyi ukpo. Duk onzu uwu ki gbowa mo muna-muna la kiya esumo kizu ajiri ka la so iso iyesu, la kiso iso la kiyi la kpa esu kala kiyi idu ka ki komo omakarata zuwama. aku mega te ku fuleyi mu ɔnu fo fa, ovya ayi mu bomo de ba agɔpa kalo kangha, keki ma mi gbedu yi ukpo, ovya uyi mu bomo kami langɔ yifu kalɔ pwama, ko ngɔ yimu egbo bima te mi yi eduwo miyi omagi ofapwa mu, amma ovya uyi mu bimo kalo bɔ ngu pwa le gbekpe kei ma izɔte in gbede yi ukpo so emene mi ekȯkpayi, ko eme mba luyi mbamale la lu yi dufa kala kitaba omakarata, miyiti te eduwo iyi mo, apula iyaabwa amma azozu leyi idu kala ta umewu mu omakata. Ide ngɔ ta umengɔ mu omakata onunuwa esheshi aku lya wu aku iyangha, amma umengɔ qwa omakarata mo gaskiya eh-eh lesheshi mo. kuma mu riyi igi eduma mako mika meduma le, imi kikemi mi monye saboda ida gba meka meduma kamate eduma zu aku eduma kiwo mu-mu mesheri kamate omba umesheri, ngɔ ɔmbawu onenene kiri ki shiwu keyi ki bwawu keyi ngoze, igbe gbe ewo evya esati erenye ngɔ rewu ki bwawu keyi, keyi ngoze ki sheyi ngɔ kwɔ ajiri oyate ngwu ko shi kuto-kotu kanga, imgba ngɔ shi wu go-o ewu kuye ngunaguna amonye, ofya umbuko unyɔ mu umeshere awu ngɔ male udo le unyɔ fo. Ofya di ide gba omageni de zara gba ngɔ shiwu omeshari, ofya mbu ngɔ ka baki daya ma ko ufye mu ewuwu uye akpasu tayi fo. Amma eko gyo oyi mu komba onyama te ore la ememba te oboba luyi mo, laki wo okokori kala kiso la emenzu mu asibiti ka akaka lowo bo origakepi, amma gba ki ka bamo isheshi mo, laki shi yebi kiyi mu iwomo tayi ki laekpa zu lyi ewunzo da akumo emenzu ki ko muyi bi a kuma ega te inzɔte emene lye ama kyakya, lumemi eyi mbele, keye keyi nga amakyakya mɔmɔ, kiyi keyi ngu kwɔ kibo emereshi ngwu umbu, ɔte umbu uwu unyanyi, keye keyi ngwu losa-a, logi gyo udu oko kiyi du. Kuma ide gba ki bɔdu emesheri kyamate mite olakaci awu miyi mu omakata ɛnemi mgba ɔzangha te eyi mbama onete mi shewa mu asibiti obo wowu oregakepi amma mbafo gyo̱o onya te okala ememba mo isheshi moba, isheshi mo, kuma mbafo oshi ememba kɔme, ide ngɔ gite umengɔ kuye, ngɔ shi umengɔ kɔme ba to kuye ngs shi umengɔ kɔme gba ku dowu mo ɔnyenye umengɔ eyi olu, eyi ekpasu pwayi, ugufo laki nyama ide ngɔ ba mume la shi evya erenyi la ki shi wu embimo. Ide ngɔ shi umengɔ embimo, enyi agwu koze akun olafiya ngo kwoze kena, ngukopo ide gba ukpo ari udunzu umengɔ eyi ezu te kena, ume eyi ezu kyawu. Amma igba ngɔ so kyamate ki ka ma asibiti tė ngɔso bo te to ngɔ bwama onene yi idu ka umengɔ ki shi wu embi mome-e ebo erima awu azɔte-ah- anyi-uwu-ɔnumi ate we doyi womo-lo-o-ume olowu owahala, akwu owahala mopa, kyamate umeh, imbamba, memba eme wa-la, gbiri mba aku azonu, uwu koze mishi wu embi olokoci awu ɔnumi eyi mugu anyi uwu ɔnumi ate owomo owote kɔ olowu owahala te kwɔ umeh oshi wu embi mo-o. Umeh kė shiwu embiji-i kuma olokoci awu, omandara, luyifu iyi omandara gba ki shi le, kishi omandara ji-i kuye ngu evya erenyi ke bga kife mu oserela, ewo oserela ji tayi de gba ki mba uwopo tele amma uwokɔ kimba oyata izele, de ngɔ pwate enyi wu oyate izele le to, yadda ewo aku kɔme ji evya ewo embimole umh, ukpo aku kiya ki duma-a ozozu la pwayi ma ka lo pwayi. Onzozu ngɔ pwayi ma gba ngɔ mayi aku kiya igi isheshi, oyawa te lzele, kuma enyi zele awu iyowu mbwaluma. Kekelele eyi mu onoziri tiri, amma atesha wu mu omakata oyami ma ozami te okele umele kiwote bɔ ume eyi ezute. so duka aku idomo ukpo, amma lami zayi te ngwu koze ide gba kiri mbala ukpo ki wole. ngɔ wo okokori. Ka umengɔ ki shiwu embi mo jiba evya erenyi, ji evya enenyi-e- to gba evya enenyi ibwama-a-ekeyi ngɔ kowu mu embi ishimo bingha. Ozozu eyo kuyo te aku mbe amma duka de aku mbe aku esheshi yi ukpo onzozu leyi rimo mu ukpo ilema, ukpo leshi uwewe ekpasu iyi ewu ukpo lasa kala ki ri ese mu kudu kwɔle. Ka kiyi idu bula esu, kiya kikpanyi te kiyi mu kudu kwɔle mo, ekȯ mba bɔkwɔ kiyi manu, ide kiyi idu duka ɔnunuwa aku eza iyi bama. Kyamate olokoci awumiya ɔnu awu bɔkɔ ɔnumi obo oyi oka mugu awu mi zɔte eh-eh-e ɔnu oyale oya tele amma duka ɔne aku eza iyi bama bingha, imi ma mi kayi na kuleye-e ide kuye ngufo gba miloloyile, imma mi loloye duka mizɔte aku eshishi yi ukpo so lakiyi idu kpakiri la kiyiri ma mu ukpo elema, la kiyirimo mu ukpo ilema, ukpo ilema aku kiya ngi esheshi, ide ngɔ le ukpo, ukpo ewoyimo, kuye gba kudu giramo lefa, ide gba kuye giri ma ukpo edego ewo yi zumo mu kudu kwɔle. Imi mi ngɔ le gba mi zate mi fara la eza mi bama iyi reshi mi kola kayi kola aku kari mi doyi ibamo tėlė mima te ukpo ewo mi esheshi bi imigba ukpo ewo mi tele, la igbamo mi ele amma gaskiya ukpo a kiya ngi enyi egbelema kiyi mu koya dama le shizu ekpasu ka emenzu ma. umbelenzu bɔkɔ ukpo erigi ayagiba-a ada osu eleshi eme, the was addu'a te eme ubu ukpo eshizu, ukpo le shibo kungɔ ngwu woji. Mbanyizu, mba eko kena ukpo edege ma eshi ka kuyi uguna-uguna eshibo kiya igirimo. Ka ukpo la kazu bula zyira mu kudu kwɔle, kuye guna-guna kiyi mu koya ndama, ki zɔte ki monye yada ki para mu oloto le ukpo labo zu mo loto, enyi mi kekelele eshimu umanyizu onah. Onah ekpasu iyi ngɔ yemu uromo awu, aku imi kekime mo, amanyi gyo̱o mba bɔkɔ oyi meji tėtė odo fya eduma mo tėtė amma kiyi te te ngɔ yi mo okokori amma idangha koya te gba ngɔ yirimo yada ukpo etemeke ngɔ ba ngɔ temeke zu awu idangha ukpo le shooks le shi ngɔ ɔguze kpo, aka emanyizu bɔle tėtė ofya ofya ma gba aku ekpasu eyi bɔkɔ ofo emeba orembo omakatale mbafo ma ogite lo so la ememba omakata uwu esheshi, amma eduwo iyimo idegba aku te ngɔ ku ozu uwu ewoduma eyi ogwamanti mo, school fees eyi emesherc ma iyi ekpasu amma idegba ogwamnati agi amangha ovya to i bɔzu la oloto, so idegba ozɔte oyi mogba, mostly ide eduwo iyi gba oloto uka le, amma eduwo iyi mo oloto ugama mogbe mo, ide ȯkȯ bula ɔnu ogi eduwo ngɔ mate oloto uyi iyawa amma eduwo iyi mo ngɔ mate oloto kyimo. So indangha koya ukpo le shingɔ kunyɔ mgwu woji, umanyizu onah ukpo la kame mbula zyira, omogbanga ukpo le shi ngɔ oloto uwu ɔkpɔo. Miyi koya idama ukpo yada beshi de awu ukpo eshi yi yokɔ ngɔ ba ngɔ ku utekeyi kpata uwu kudu kwɔle le mu enyi ukpo. Kiyi ngɔ mu enyi gbɛlɛ ma, enengɔ ukpo le shi wu oloto mu kudu kwɔle, iyo woyi uwo kwɔ agyate ka ele wo mu kunyɔ la ugwu enengs la ugwu adangɔ, la ugwangha la ugu okongɔ, ukpo edege ki taba ki mayi mo, ukpo akazu bala yi mu enyi ukpo. Yada ki para moloto la ki bwa moloto. Mi mɔnye, mimɔnye, mimɔnye.